Gn'amboa izy io tsy raha da hoe olom-belo na manao akory ka ho azotegna gny raha zakany. Fa gny fomba <glitch> fifandresan'izy samy amboa da gny mivovo, na midorodorotsy tsy fatapatategna zay fa amy fotoan'igny izy mivovo da azon'ny gny namany da mivovo koa gny hafa. Na izy no fa masiaky da mi- mikiakiaky mivovo mafy zay na izy somary magneno hafahafa zay nofa mitoka gny namany <pause and glitch>. No izy koa te hiahy mi- manao feo tsy fatapatatsy aby zay, fa izy zay, mivovo zay gn'ahiny nofa izy aloha, ah mifampifandray amy gny amboa samy namany.